देखो सा हुकम मैं आपणा कनाडा रा कुछ इतिहास री तथ्य बताओ हूँ। जिश्यांण कि कनाडा एक उत्तरी अमरीका रो एक देश हुआ जिनमां दस प्रांत अण तीन कंद्र शासित प्रदेश हुआ है।